Pereekoo niŋ i be a penpeŋ na yiroo kono, i ka maritoo le taa i ye a puka, i ye a puka, i ye a puka, a ka duŋ ne.